حيوان الأليف المفضل هو القط. أحب القطط لأنها لطيفة وهادئة. وكمان تحب الإستقلالية لما تكون عندي قطة أشعر بالراحة لأنها تجيب جو مريح في البيت ، القطط تحب اللعب وتستمتع بالإسترخاء في الأماكن الشمسية، وهذا يخليني أبتسم وأنا شوفهم كمان عندي شخصية مميزة، أحيانا يكونوا مرة مشاغبين وأحيانا تكون عندهم لحظات حنية، هم رفقاء رائعين.